Iya uliuliam kalo itamai piara nam mulai dari ki'itamasi koeneesiam itai musi iyabiasa seng tau iyahalalamain kaloihulali inanala inanalan kabukoa ituea halalamain nam me'e. iyahalalamain biasa iyahalalamain tauiinanalan biasa biasaan uliuli namme'e po hanya kalu, itae halamain halamain koa tutu mai'ina siamneu masineita neumasineita maksudnya bukan newajau koa nibalik tauta po hanyate halamain namakani pusing tautakoaam sebab kiki tamasi koene'e tehabiasatn koa. jadi itamai kiki hanumanni nitua nirikirikitamne'e po hanya kalo kiki tamasi au hal biasatin, halamain, malam lai hulani alisa, tatin, hasasau tatin lusalusan. setiap mulamanne auhalamain mai koene nialisa kalo mulaman auhalamain nialisa soeneo alamai siam tutunima inaya niulu anialisa lutulapangan namte niulu anialisaya usupan aureki au kinahan yareki yakoene'e siahulaninasalo tapi kalo cuma auhounwan tapisiamruan tati euwamasinein eunipin koanuma euhalamain koanuma. <hesitation> ahirnya potupotuina nipusing taloakoa po hanya kalo auhamwan, au halamanimi aunipin halami tau maitausucini nikandan hulanikalani am ikandan hulani iyaiya jadi setiap foto nam au tatin tarus niaunua koine niriki awamkoine nihulahulana taluale'e apalagi aukina halamain auhula inanam baru aukina halamain siam aukina halamain aukina halaesa lainua koine'e niatin nuan tati hulani hatalo amne'e po hanya kalo auhula inanalan amkoa au hamwan koa sasele koa cuma auharuma amluli siobisa koa. aumulan tawena masineiya jadi uliuli anaupiara nam hulatutu sayanaha auewa usupanne maniu pusua <hesitation> kemudian aunuma auhalamain numa auma hulanialesaam aumusi malamulaman aureteteaulaante tati partente ruin taniali po hanya kalo au cuma hirumulaman tapa son au hiru tau malu malule autada auleunima apa lagi siam huliulia auniali tutu nialisou manyewa. Ham koiene mani ewanuma koine'e musi nirekia saniewa jadi tiap manimi halamanimi au malamai hulaninieuwa sakaela hulanieuwa nialisa son nieuwa nieuwania nieuwani usupante nieuwanialausupan po hanya kalo tiap potonam kalo nibiasabiasa tarus siam' amtiap alamanimi, alamanimi amkoine'e nipulaaile alanima mustinimuilumanane'e manialisa pupuriamanieuwa musti nisualoitukannialisareke nialisantesanieuwanyewa asiam uliuli ambiasatatitaleam po hanya kalo ita numa kalo ipusin tanum koa irasa kasi sayang siam amuikoa <hesitation> siamne siamneu pusing talokoiniamme hamalusia laraunte siam auharumae siam tauuliuli padahal siamsa hamwakoinieuwa nialitakaruang. jadi anama uliulian siam binatan binatan maina, manusialanipin bisa tau korban, manusialanipin lahuantau akekatausan. po hanya kalo aucuman tau piara hulan tapaama hapelin tapamame'e aumau barumai baru aucuma halamaseleamme'e haeinitaumalanimasele aumusi aga niiaia jaga hamwaan. Mani manimile musti euwanipin ulanikandan ewanipin mai hulanisulei kandannam hulani iyaiya sakaela leupulati hamwaan berarti anyewa alamaniminuma manialesa'am husutinam hulanialiasa nialiasaso baru hulanisua lekandan nam. jadi tiap poto nam uliuliam tetap niarekiauwam nipula'i iarumasiana upu ampulamaimakaima amwaaute <noise> sumatinekandan nam po hanya kaloita'i ihulan tapa siamame'e uliuli anuanipusiang tauta koa, biar siam ammahluk siamni siampokonya siamni pulai. nipulaiam maksudnya niabiasa tiap jam ita tatin alamanimi pupurina alamanim itatatinima musti ibiasa, <noise> po hanya kalo ita jauh ita kasaratatin eubisa koa amasamutu niarumapo itujua nipiara uliuli po hanya itu pusing talunkoa ijagakoa <noise> jagana musti rasa kasi sayang talun. Rasa sanang tatin habaru lulianuma rasa sanang tati aurasa kasi saying tati au, tapi kalo koa iyalipusing talookoa siam aupisa ewalesa taulopu audapatin taujaunuma aukinaan nimuile. aukinaan tahulanilunianilunia po hanya kalo aukina auhalamaini pusing talokoa pinaauruam salaruam, auruam pusing talumkoa jadi isiantapa am kalo au pusiang tanum koa sianuman nipusiang talo akoa pohanya kalo aupusing talun <hesitation> siam niruisiam nirua nirikirekia masini nirekirekiasi upuririnasi koine'e nipalowale'e niolalekanan matanalinamatanikalua. pohanya kalo au pusing talun koa oniarurisiani pusing talokoa polai auhuaman koanuma posiam lebe nipulai koine'e aucuma upunamme poniaruma siam upusiam cuma piarawaname'e pohanya pusiang talokoa, jadi iwanama uliulian samua mahlukkam itamaietausupannam musti ijagani mulaman aumaeumorin usupan eumorin pohaya musti hamwaan. hamwaan hulanilialisa baru bisa po kalo auhamwan koa. Manialisa yasapa sanialisa koasi jadi itamanusiam ita musti tapasiam mahlukkam siammatati ita apalagi uliuliam <noise> uliuliam kaloni nibiasa tatiale'e siam auruamruirui ausiam tati contoh aureki tauniuruilaalamne'e alananihituiti masiamni niuanilisanisampo niulani masiani reki kalo nimuikoa nihulani putarsaniknahainuin, nikinahasuna manimataya padahalsa auhulaninipialanam hasiam nirasa kasi sayang taualanam aitanuma kalo niputarma reki itakoakan italekandannamte santekoinimuile. italekandan yoitalekndannam itamai hamwaan, poinekaite pusing talumkoa berarti koa. nipusiang taulotukoa pohayanya kalo itamasi tatimasi amkiki tutumaina, <noise> nibiasa tatita koine'e. mulai dari kiitamasi koine'e, kiitamasi koine'e ni nipulaitale'e aubarurajikoinihulauluman taloa nitaloaime nisasaruamtaloa <hesitation> siamni rasa kasi sayang pohanya kalo amoikoa nipusing talokoa. Ni aukinaan numani nihulani nioanisinei pohanya kalo auhulani iyaiya husanan tati siam numanisanan tati au pohanya kalo koa aneuwa masi nea ni niruirui sianipusiang taulokoa au kinaan tutup matanuma nipusiang koa, jadi siam uliuliam nitabeatam padahal uliuli biasa kalo uliuli liaram mangkali siam uliuli biasaan aupiara kirakira tutumaina jagan tutukiki tutuina baru auma jagan inakoa aucuma hulan tapaamame'e. ianipusiang talo akoa amaharuma nirasa kasi saying yokoa, aukecuali au sayangnaham boleh au sayingnaham koa soamanisayangnahamsapa. kalo ausayangnaham pupurina masi koine'e ulisanne'e laatinaitaloa ilaatinimanam ni nisasa ulun talo amoi <hesitation> siam nisayanahaam pohanya kalo nisanahaam koa auhula salah <hesitation> siam salah nipusing taloyakoa.